Omadhiladhilo gandje. oofelende dhandje oku popya ndje ngeno koofelende dhawo ondi wete oya fa taya popilendje momikalo omiwanawa. Oofelende dhandje aantu mboka ya simanekandje. nangame ondeya simaneka. oofelende dhandje aantu mboka hatu popi nayo iinima tayi tungu. Onkene yo oku hokololandje kaantu yalwe nenge kookume kawo oshipu nayi. Otaya kala ya simanekandje unene. Oofelende dhandje aantu mboka itaaya vulu oku popilandje muuwinayi. Oshoka ngame omuntu omwaanawa kuyo. Ookume kandje aantu mboka taya vulu itaaya vulu oku popilandje muwinayi oshoka ngame ihandi ya vulu ihandi vulu okuya ningila uuwinayi. Tse ne- tse nookume ketu aanu mboka twa isimaneka. hatu vulu oku ipukulula mpoka pwa puka ngele gumwe gomutse opena ngoka a puka. Opena ngoka ta lombwele mukwawo kutya shoka wa ningi nenge shoka wa dhiladhila kashili mondjila. Tse nookume ketu aantu mboka lela twa isimaneka Mboka twa ikuthako onga aantu aawanawa. twa ihogolola nawa. tuna omikalo. hatu kwathele mpka tatu vulu. noku dhiladhila iinima mbyoka yili mondjila noyuuka. Tse noofelende dhetu aantu mboka hatu vulu oku ningila pamwe iinima iiwanawa tayi tungu ngaashi oku lesha pamwe noku ipukulula mpoka gumwe ka- kuuvite. Tse noofelende dhandje aantu twa isimaneka lela